Hena mikalie yakwa kindo nifurie iya, nifurie vughai na mapre, na mchere na mapere. Maana kwanza nileherie ipho bara kwio kwalecharerima sana mchere ukahakwa na ikyo kijo kirwe nile vughai na mchere. Henakio hena nghuo yakomfiri lazima ela vughai na mchere, mchere kana maghobe uwebo maghare nikio kwenda kukaangwa kwaichiikaa kindokicha.